कम्प्युटर जानकारी भण्डारण करनके ताहिँ विशेष प्रकारको मेमोरीकि प्रयोग करत हए, जोके हम डाटा कहिके जानत हएँ । जा डाटा सरल तरिकामे बाइनरी प्रणालीमे (० और १) संग्रहित होत हए । साधारण रुपमे, कम्प्युटरकि भण्डारण प्रणालीके दुई भागमे बाँडो जात हए । एक र्याम – जा अस्थायी भण्डारण हए । जब तुम कोइ प्रोग्राम चलात हओ या फाइल खोलत हओ तओ कम्प्युटर बाके र्याममे धरत हए । जब कम्प्युटर बन्द हुइजात हए तओ र्यामकि सबए डाटा उड्जात हए । दुई हार्ड ड्राइभ–जा दीर्घकालीन भण्डारण हए । जामे तुम्हर फाइल, फोटो, भिडियो, प्रोग्राम होत हएँ । जामे धरोगओ डाटा स्थायी होत हए और जबसम् तुम अपनएसे ना हटात हओ बो बहेमे रहत हए ।